Wax ko ci wolof bés yi bés yi pour bés yi altine am na, talaata am na, àllarba am na, alxames am na, àjjuma am na, samedi am na, dimaas am na.